Niŋkə' nə' kə' wanu mi re təə' kə liikə rə paani. Maro rii bayni. Nii dan sə aa baynə rye təwsə ani. Mə kə kami, niŋkə nii aa bətə nə' ani. Mə kə zani mən za mən maasə mam maanə ma mə, kən maaasan mam maanəm nə kə mən isi mə kə zoki. Ma zoki kwaku ai, diga aa daa suyi rə. Mə za mə ɨsiri mam maanəm ami ryə rə. i kə gaw i kə gaw had sə mən za mə pe, mə ɓisə laa. Mə kən ɓisə laa nə kə mən dəŋsə makeŋge sə' pa'. Mə dəŋsə makeŋge sə pa. mə dəŋsə makeŋge, sə pa' nə' kə'. Dan sə i, i, ulə. i kən utə nə kə', ma za mən vasi i kən pulə gbagba gbaa sə ma za ma va si ma yari. Məkən yari. Ma yari zɨkə ryə rəə ete. Dan sə i kən kwaytə ma, mən vasi zumrə. i kən kwaytə nə' kə ma kami. ma re i subarubar səm. i kən suy nə' kə' mə za, ma za nə' kə' ma gbyasi kyarere wanu bə ka səw ryə rə. Ko kwaku i səw ryə rə. Sə dan mə za, mən masə mam maanəm, sə ma yigini. Ma kən yigini nə kə, mə re yewdəgə hetatagur an. Diga, tiŋga rii, nə magii, nə man daa. Ma za mən day sə netə ari masi man derə kwap. Nə' woo sə mə za mə re pe kə' yal. Mə re dəŋsaga pa. Mə kə dəysə pa nə' kə', mə letəgə tiŋgarii ai nə' kə mo re pe kə woo mən sesə pa. Mə kən sesə woo sə' pa' nə' kə' i kə- i kə ūūtə. Mən za mən kparbə. Mə kən kparbə nə' kə' mən kaasə mam sə' pa'. Mə kən kaasə mam sə' pa' nə' kə mə re pekə marorii yabə mā baydi ai, mə zoki ai. Dan sə mən za mə ɨsiri sə pɨ ma ɨsə rə sə pa' ma mayman sim kəra. Man edə ko niya pa wan gə sə liikən ai gaba ɗaya sə' ryə. Mə kə esərə sə' pa'. Sə marovoi ai i dəwdə i dəwdə dəydəy sə i re oysəgə kpek sərəna. i kən oysə kpeksərəya nə kə' dan sə mə rey əsəgə. Mə kə əsi nə' ma sisə aa zə'ə'. Ma sisə aa zə'ə' nə kə' netə mə zokə kari mə re pekə ma za ma awdərə sə ryə sə mə re gatəgə ko yaw ko may kə za man gbakə ko man sə mə awdə gə sə i liikə'. Gam nə kə mə daysə netə ari. Kə daa gəərə kə, lii kə' manə ai i re liikə i təə an waa ai daa bə wan ani gərigə rə ama mə kən daysə gərigə nə' kə' i ren doləgə in waa ai aa bə' wan ani gərigə. Niŋkə' nə' ən mi daysə marorii nə yi. Marorii nə yi nə kə, mə kə re baykə, siti ɓa ma ma dən ma ɓisə laa, mə kə ɓisə laa kə mə ɓəykə yi, mə kən ɓəy yi nə kə', mə də yi sə pa. Yi ani i kən dəwdə, i kən dəwdə ma za ma gyali i kən uukə, mə re asəgə yi ani, mən ɨsiri wan rə ryə. Sə mə kə ɨsiri wan rə ryə kə, mə pe kə marorii būkumsu ai nə mə rey yi, ma kaasə mam sə makeŋge re pa ban. Mə kon ka mam sə pa kə. Ma za i kə doltə pa' dan ma əsə man za man yigio mə, kən yigi nə kə, mən sɨsi, i ma sii aa zə'ə. Mə kən sii aa zəə nə' kə', mə za mə pe marori man pe gur n etə, ari. Ma pe tiŋgarii, nə tumaturii, mənza mə mə dəŋsə makeŋge pa sə ma ka woo dan sə mə letərəgə tingarii ai sə pa. Mə kən letərə tiŋgani ai sə pa ma za ma gur maggii ai nə netə aa bəybə bərə nə ongai ai sə pa laŋ ma daysə sə mə kən bay gur i nanə ari kə' ma si nə' aru sə dan mən daysə maroni ai nə mən sii nə aru sə mə re pekə sə mə re yawgənəgə. Sə məkən yawgənə kə kən day marori nə gur i nani nə yi ani. Niŋkə nə kə' nvidəl mə re tə'ə' kə al nə' sə' marorii koo rə pa. Mə' kə re dələgə maroni koo nə kə, mən pe marorii ai, mə kə suy, mə kən suy nə' kə ma kamii ma za mən gbyasi mə kən gbyasi nə ma za mən indi kyarere. Sə mə kə indi kyarere nə' kə' wanu kə səw re rə, mə pekə' yal ma ɓisə laa, məkən bisə laa nə kə' mə re dəysəgə ya, ali sə' pa'. mə kən dəŋsə yal sə pa kən dəw nə' kə' ma pəy yigərəgə sa ryə. Ma dəŋ yal, ul kəma pə yigəgə makori ai nə sə ryə. Mə kə yigi nə' kə', yal kən dəw mə za mə re pe kə' marorii ai mə rey gusəgə pa ma gusi pa' nə kə', i kən ūūtə. Dəydəy i kən ūūtə' kə' i nakə kpyeksərəga. Kən oysə' nə'kə' mā za mən əsə. Məkən əsə ma sisə aa zə'ə'. Ma əsə mə kən sisə aa zə'ə' nə' kə' mə pekə gur yal nə' ma za mə re dəŋsə pa'. Məkən dəŋsə gur yal ali sə pa' nə' kə mə re pe kə' gur netə ari mə za mə re letərigə sə pa' tiŋgarii ai, kən mə kə re baykə nə' woo gūr mə re letərə gə sə pa. Mə re kasəgə woo pa'. Mə re edəgə netə' sə pat gəsə gūr ari sə pa'. dan sə mə bay gur ari. Gur kə ūū nə' kə' mə zamən əsə ma si. Mə kən si gur sə aa, zə'ə' nə' kə, ma lūū pa' mə re pe kə' netə. Ma pe netə nə kə mən za mən si. Mə re dəŋsagə marii yal yabə ali sə pa sə mə re dələ koo ai. Mə kən dələ koo ai nə kə, mə re sitəgə netətə dikə' barara. Sə mə kən si netətə bararara nə kə mə zɨtərəgə koo ai sə pa'. Mə kən zɨtərə koo aisə pa nə' kə', ma pe gur tasuwai nə' kə' mən za mə awdərə gurari sə ryə. Mə kə awdərə sə ryə nə kə' dan ai mo, mə re kəwkə' mam buunaturm zə'ə. Mə eyalə mabu, ko kə yaw manu, i za aa lii koo. i re gawkə' tən sə i re zokəgə nantə sə i re lii kə koo ai. Niŋkə nə kə' mi re naykə nə en ɓəwb pa, gur gəwlə par ma, maza mə kə tərə mən kə gbasebe gban kə, ma dəŋ ma ɓisə laa. Mə kən ɓisə laa kə' mən dəŋ mam mə kən dəŋ mam nə kə', mə za mən pe. Ūnsə' zure ani məza mənyigi. Məskan yigi nə' kə', mam kən dəw ma ɨsərə sə'pa, mə kə ɨsiri pa nə kə da dəw də' da dəw də da dəwdə. Dan dəwdə uuta i istə i dan oysə kpyaksərəya kə' man əsərə sə' a a. Mə kən əsərə sə aa nə kə', mə re baykə gur en gəwlə par. Mə kə' re baykə gonzə gur nə' kə mə kə tə'ə' mə be daysə' nə' du'u'sə, mən za mən dəŋ gur yal mən ka mam, mə kən ka mam mən esə zwari. Mə kə esə zwari, mə kən esə maggi, mə kən esə manda, sə man za man kasə zum, sə pa, mə kən ka zum sə' pa' nə'kə' mə re pekə' gonzə gur ari, mən za kən dawdə' mə re esərəgəgonzə' gur ari sə pa, mə kə esərəsə' pa' nə' kə' kən u'u', mə za mə repekə' dūūsə. Mə kə pe dūūsə ari nə kə, mə re rəktəgə. Mə kə rəkktə nə kə' mə re ɨsərə laa rə pa' nə' kə', ma lāmtə. Mə kən la'mtə nə' kə', kən dəwdə, ka dəwdə sə kə riw. Kə riw nə kə', mə re pekə tanə ma lāmtənə ay ma gyalə. Niya pat kən bə gərigə nə' kə, mə re əsərəgə dikə. Mə kə əsə dikə, mə re pe kə netə yabə mə zokə ari nə man za mən si mankətələ zə'ə'. Mə si man kətələ mə gənəgə iyal yabə al sə laa rə pā. Mə kə gənə yal yabə al sə laa rə pa nə kə. Mə re pe kə koo ti, mə kə pe kooti nə' mən za mən dələ mə kə dələ nə' kə, mə zɨtərəgə sə netə rə ryə. Mə kən zɨtə nə' kə, mə re pe kə' tasuwai yabə ai ma awdə. Mə kə awdə nə kə i za isi. Mə re iyal kə' yaw manu sə ire liikə. niŋkə nə kə' mə re tə' kə tew liikə ai. Yabə kə mi tə'ə gəwlə pai niŋkə nə kə mi re təə' nii aa baynə gur dwitə an ani. Maza məkə' gbasimi gban mə kə ge mən kə gbasibe gban kə ma za mə pe dwitə, mən za mən pegur netə sə man derə, sə' man za mən ɓisə laa, məkə ɓisə laa nə' kə', man letə, ma letə tiggarii ai sə pā nə niya pat mə kən bə' nə maggii ai nə onga ai pat mə kə daysərə sə pa'. nə dwitə ari, sə mən ka woo, mə kən ka woo nə kə', mən za mən kparbə, məkən kparbə nə' kə', niya pat kən ūūtə kə', ma ka gur sim. Mə kən ka gur sim, ma may man dəydəy. məkə re baykə nə' mabu nə' kə', ma pe mabu ai man eman duti, ma za man suti i kə i kə onə nə' kə ma za man esiri pa, mə kə esərə pa' nə' kə' mə re po kə tanə, mə re ka kə zum. Mə kən ka zum nə man za mən gusəpa. Mə kə gusə pa nə kə, kə dəwdə kə' ma pe tanə' mən lamtə ma gyalə a bə' gərigə ya. Mən gyalə kə bə' gəngə nə kə mə re əsərəgə dikə. Məkən əsə nə mə za mə re dəzkə kooyal. Mə kən dəŋ kooyal nə mən za mə pe ilusə' zuure ban. Mə za mə yigi. mə kə yigi nə kə, yal kə dəw mə za mən ɨsərə sə' pa. Mə kən ɨsərə sə pa' nə kə' kən dəwdə. Kən dəwdə nə' kə', ma za ma kutə ma zo. Ma zo ka dəwdə ka dəwdə sə ma kun. Sə ma gaw zitā. Sə mə kən gaw zɨtə kə, ma za ma kutə mazo kə oysə, sə məre kpədəgə laatə ari. Mə kə kpədə laatə' ari, gɨ ma gaw zɨtā ban. Sə mə kə gaw zɨɨ a kə', ma za ma kutə mə zo. Ma zo nə' kə aa oysə. Sə mə re kpədəgə laatə ari, kpədi, kpədi, kpədi, kpə. Sə mən lamtə, man dələ, man dələ mandələ, ma vasə koooti sə ma si aa zəə. sə ma kun. Sə ma za ma pe netə ma za ma si man derə. Sə mə kə si man derə ma kəw mam mə pe shyakə ma za ma si zə'ə'. Mə kə si zəə nə kə', ma kutə sə mə dələ, mə dələ, mən dələ ban. Sə dan mə pe shya'kə ai. ma zɨtə. Ma zɨtərə sa' netə ma si man derə kətə' man derə mə si ari rə pā. Mə kən zɨtə kə kər nə' kə', ma za mən pe tasuwai yabə' ai, təygətə' ari ma za man sitə' mə awdərə gur sə pa'. Sə dan ai sə i re liikə'. Niŋkə nə kə' mi re naykə baylə mi re tə'ə' kə baylə jegur na alaiyaho ma kən yew jegur nə alaiyaho luumarə kə i kən kamə gbakəryə i kan kamə nə' kə, ma za ma nay dətələ ma dətə jegur ari ma letə, ma za pe alaiyahoi ai nə kə mən maza mə kpəwdi ma shadə gam i danə susə, susə, diltə ari ma shadə ma vasə aa ma dan ma letə ma kən letə nə kə, ma pe mam ma kasə sə ryə ma joko mə kə jokə məkən sa zəə' nə kə, ma ɓisə laa mə kə ɓisə laa nə kə pe gur yal mə kə pe gur yal nə' kə, ma za ma si man derə zəə mə kən si man derə zəə mi kə' ma pe gur netə yabə i yew ari ma pe gur netə yabə i yew ari nə kə tiŋgarii ai ma za ma leti ma gusə maggi sə ryə ma gusə dwitə sə ryə, sə lad rə pa ən ani sə ma za ma kasə woo sə pā sə ma kparbə mə kə kparbə nə kə mə re gusəgə, ma gusə mam sə pa paga dan sə mə re gunkə jegur pa nə alaiyaho ai nə kə dan sə ma kparbə sə man bo dayday kən bə gərigə kə ma re mə re kunkə mə kə kur ɓip ka dəwdə, kadəwdə ka dəwdə kadəwdə man gaw sə maza ma zo. Sə mə kən zo dəydəy sə aa ūū kə' mə re əsəgə ma si sə aa zāā mə kən əsə mə kə sisə aa zə'ə nə kə, ma dəŋ koo oyal səpā nə kə ma loo zum, mə kə loozum nə' maza ma zasə, mə kanza mə kə'n zasə nə' kə' yal kəw dəw kə' ma kutə ma zo, məkən kut man zo nə' kə man ka mam man zo nə' katrn' man ka mam man kətələ nə' kə' mə re pe kə' tasuwal sə mə re kasəgə mam sə ryə ma lo' zum ami ma raktə sə ma rəkə zum ami kə' ma kɨsərə sə' laa rə pa' sə ma, kən dəwdə, kə dəwdə ma sadan ma lō zum kam sə pa, ma lo zum kam sə pa sə kə, ma kun sə ma kunkə', kən dəwdə kən dəwdə, kən dəwdə kə' sə ma dələ koo ən ai mə kən dələ koo ən ai nə' kə', mə kən salk, mə kən salktə, mə ro vasəgə koo ti mən pe kumtəl ali mən kun ɓip batn ma kun ɓip kə ma bə pe netətə nə nayrə ma re ma pe diga tir nə tasuwani maza ma sii man kətələ dan mə kə sii man kətələ nə' kə, ma ka mam ma za man si zāā mə kən si mam zə'ə' nə' kə' nə' syakə' ryə dan sən ma kudə' mə kə kutə nə' kə' ma salkə mə kə salkə nə' kə', mən za ma pe shyakə ai mə nay zɨtələ məkən nay, zɨtələ sə netə rə pa' nə' kə' kən kər, dan sə ma si sə aa, mə pe gur teygətə ari nə mən za mən sii.